जब दरवाजे में ही दरारो में गिरीश खत्म हो जात हय। तो दरबार में ते चर्मराने की आवाज आवन लगत है। जो कि बहुत ही कष्टदायी आवाज होत है। दरवाजे के चर्मराने की आवाज मौजूद रूप से कानन को बहुत ही नुकसान पहुंचावत है। यह दरवाजों के चार मरने की आवाज ते कान में बहुत दर्द हो सकत है। और बहुत कष्टदायी होत है। तो दरवाजे की आवाज बहुत बेकार भी होत है।